Oyi ro oma dɛmu han mayɛ yɛyɛ yɛ sianɛ yawe le han man man'an ma tete mu a <hesitation> han klochira han lo'era han lo'era nɛ <hesitation> yawe in han eglizira ɲusin mu bɛ'a bebian ho ni a hanu nɛ bɛrɛ zo mini yi paseke nibe zan oro ɲuvanro hamu ni wa'a ma ɲuvanro yamu a sunu o to o ɲuvanro han yamu to hanu doso zo mini a ma we hɛhɛ hɛni do'uwa na a hɛni do'uwa na <hesitation> toni ma wa le ma'an mu yi sin'a o oma ji fɛrɛ pɛ a lera ma'an nɛ bɛ bu'a